Zéro, raika, roy, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raika amby folo, roy amby folo, telo amby folo, efatra amby folo, dimy amby folo, enina amby folo, fito amby folo, valo amby folo, sivy amby folo, roapolo, raika amby roapolo, roy amby roapolo, telo amby roapolo, efatra amby roapolo, dimy amby roapolo.